مشروبى المفضل هو الآيس كوفى، أو أى شى له علاقة بالقهوة عموماً، أنا أحب الجهوة، حياتى كلها متمحورة حولين الجهوة، لكن أخص فيها الآيس كوفى، أنا يعجبنى برودته، يعجبنى يعجبنى هو كله، حليب بارد وقطع الثلج وأحط الجهوة بقلبه، خلاص صار عندك أحلى آيس كوفى.